Ny fomba fanadiovana varavarankely de arakaraky ny karazana varavarankely; ohatry ny anay malagasy zany de misy varavarankely vy, misy varavarankely hazo, misy varavarankely fitaratra; de sasana amin'ny savony sy ny rano izy raha vola- varavarankely vy sy hazo fa raha fitaratra izy a de sasana amin'ny gazety asiana <hesitation> liquide a fanasana fitaratra.